Ba 'ngo chuku ni hio chuj ni'hiaj ne' ni riki kij, ni man 'ngo nej chuku sige'ej chuku tan ni taj tto be'ej chiráj chuj, chuku tan ni niko' niko bbe gan chihia chuj ni be chuj ku'naj sige'ej ni hio unanj hio nin' rruhua unanj chuj ni bé tanj nanj 'hiaj chuku bin tigre chuku ta sani si rubaj ni nachej tto maru chiráj chuj ni hio nin' rruhua unanj nej chuku tan ni ba 'ngo yata aché yata' kini'hiaj ne' hio nin' rruhua aché chuj hiaj nagura' chuj ngo tikachi chuj ni ché chuj ni nda yata' baj chuj ni ni'hiaj chuj ni hiaj baj 'ngo chuku bin rruhua chuj cha chuj ni 'ngo rin ni ninj chuj sani hio nin' rruhua chuj ni ba a'ngo chuku lí ni naj aché chuj ni kini'hiaj ne' chuku naj aché ni bé chuj bin chuku lí un chuku ninan a'ngo chuj bin chuku kúj a'ngo chuj bin chilúj ni a'ngo chuj bin tortuga, naj ché chuj sani kanukuaj chuj kisij chuj ta riñan anin rruhua chuj si ta si naj aché chuj sani kisij chuj áj ta bin 'hiaj nej chuku lí tan kini'hiaj ne' 'ngo chuj bin chuku hio ché ni 'ngo chuj bin chuku naj ché áj